<...>Reto aby ñy biby halako: -Ñy voa, <shushes> ñ'antony, i mihinan-ñ'olo, ro misy poizy ñy vatany, -Ñy renin-kiny bevata; -Manahaky anizay koa ñy biby lava, ñy biby lava misy poizy, -Manahaky anizay, mampangaroharo ahy manenty ñy fiodakodany noho ñy fivalibaliny<...>.